Ok, jadi kemarin sa makan- kalau pagi sa tidak pernah makan karena tidak terbiasa dengan sarapan. Soalnya di dalam keluarga kita kebanyakan di papua tu tidak terbiasa dengan sarapan. Ya, paling-paling minimal kalau sarapan tu nasi goreng kayak-kayak begitu. Jadi, tadi pagi tu sa tidak makan apa-apa sa cuma minum kopi karena sekarang sa lagi membangun kebiasaan pagi dan malam itu minum kopi. Jadi sebelum beraktifitas minum kopi, setelah beraktifitas malam tu minum kopi. Jadi sa tra makan apa-apa pagi. Trus kalau siang tadi sa tidak makan juga karena ya saya lagi buat program sehari sekali makan jadi sa makan cuman satu hari saja paling ya kalo sore begitu baru makan, karena ya tergantung dari sa pu kondisi dan situasi, sekarang masih di bangku kuliah jadi harus banyak berhemat makanya sa buat program sehari satu kali makan. Nah, untuk sore ya sekarang kita sore belum juga, paling sebentar habis setelah dari semua ini. Nah, untuk- jadi kalau yang- kalo kemarin tuh sa sama aja sih, tapi kemarin sa makan itu paling makan nasi padang ya. Itu sore, kisaran jam-jam tiga, empat begitu. Sa makan nasi padang, sa makan dua bungkus, ya karena sa <laughs> biasa makan banyak. Sa harus makan banyak supaya malam sa tidak makan lagi karena sa ikut program satu hari satu kali makan. Jadi sa makan nasi padang dua bungkus isinya tu ada ayam crispy sama sayur singkong sama nasi jadi sama sambal hijau. Itu ciri khas dari nasi padang itu sendiri. Nah, itu sa ambil ayam crispy karena ayam crispy tu lebih murah, dia lebih murah, terjangkau. Dia cuman sepuluh ribu aja da pu harga. Jadi sa beli itu dua, sa cuman kasi habis dua puluh ribu, setelah itu sa su tra makan lagi selama satu hari itu. Jadi trus kalo memang sa mau masak sa biasanya paling simpel kalau memang lagi tidak ada uang sama sekali sudah kosong memang su trada kiriman lagi dari orang tua memang kosong skali ya paling murah-murah tu ya biasa lah mie instant, di indonesia lah. Kita biasa cuma makan mie instant. Ya, kalo ada lebih paling telur juga, pake mie telur gitu ya. Cara masaknya simpel aja, yang paling simpel-simpel itu cuman rebus air, panasi, mendidih, trus masukin mie instant, masukin bumbu, setelah itu masukin telur dari belakang, trus sudah tunggu saja sampai mendidih barang paling tunggu cuman <hesitation> berapa menit aja, satu dua tiga menit sudah, tidak usah terlalu lama-lama soalnya nanti de tambah membengkak kalau terlalu lama. Jadi satu dua menit sudah. Yang penting dia punya busa su kluar sudah aman. Kasi mati api, sudah. Angkat naik, makan. Itu paling simpel sekali kalo su trada apa-apa, su trada uang, makan itu.